اكتر حاجه بحب احتفل بيها في عيد ميلادي مع اهلي طبعا مع مامتي وبابايا ومع اخواتي ودايما بنجيب تورته صغيره ومامتي بتعمل حلويات هنا في البيت ودايما بنعزم صحابي ودايما العيد ميلاد بتاعي بيكون مميز